یوه ورځ سارا د ښار یوه زاړه کتاب پلورنځي ته تللې وه،. امین هم هلته راغلی و،. دوی دواړه، یوه زړې المارۍ مخې ته، په یو وخت د یوه کتاب لپاره لاس وغځاوه. دا کتاب و: "د نغمو او رنګونو ترمنځ ژوند." لاسونه سره ولګېدل. یوه شېبه چوپتیا... سارا موسکی شوه. امین یو څه وارخطا شو، خو بیا ورته موسکا وکړه. دوی یو بل ته خپل ورکې احساسات ورکړل. هغه خالي ځایونه چې دوی تل حس کړي وو، اوس پوره شوي وو.